Aminay amy tany mafana aty zio, biby mihaina anaty ranomasina ao zio, misy kalafoba, io koa misy drakaka reny, bokeo koa misy crevette any ai, maro maro be raha anatiny raha io ao.